Ke nthia ku <hesitation> ku xri xi nunthe ku chuni runi kuchukan ku ku ku arriera ra runi ko nema ntha nchitse thi en nda sixe nema xintha nchitse gue thi comida ntha nchitse nema xina takjesi thi thuye runda taxi tusua runda taxin tiguya ng'e sinese na nda taxi nixi siye ya nchi takesi ng'esi ngui ngui nanu ngui kuaresma xiruni nguis e osea guchunena nixi na taxi bak'eni ngui comida xan ntja nisu ntho nisu ng'e taxina ndathe thi sirosi kobas platun nda ndanesixi o ndanesi yenti tisen thi guen ya xin neti o chuni o tiye' o chukan na nixina ya la t'aya baxru nk'e thi kon 'ian ng'e ne' guya pero ya la xro seteya ba thi thuye' guyan xru tsesin kundathen tuyesin o chukan ya che nguro arriera la nemeba ntha nchitse genthia ntha kaya nchin ntja' ngalan nthien tayasin nesi thjakesi nixi singui ngui nanu ncho nchu yank'e sinesi uyayu bala ndatakesi yanesi ngui kuaresma.